अंग्रेजी अक्टुवर महिना विक्रम संवतको कातिक महिना हए । कातिक महिना के बारेमे अगर मय सोचत हौ तव कातिक महिना विशेष महिनाके रूपमे मानो जात हए । कातिक महिना दशै औ दिवारीको महिनाके रूपमे अथवा चाडपर्व महिनाके रूपमे मानोजात हए दशै औ दिवारी चाडपर्व मे दशै और दिवारीको महान वड, वड चाड पर्व के रूपमे जा महिना खास करके जानो जात हए और किसान के ताँहि जा महिना बहुत महत्वपुर्ण महिना हए। किसान लोग अपन वर्ष भरमे जो खेति करत हए बो खेतिको प्रतिफल आनको महिनाके रूपमे जा कातिक महिना खास करके मानोजात हए । जा महिना मे नय खास जाडो होत हए नय गर्मि होत हए जा महिना एक दम शान्तिपुर्ण महिना एक दम अच्छो महिना के रूपमे मानो जात हए ।